Okei ta pota te katsin hitul ra. a <hesitation> mun kawu mun halayana. a <hesitation> tamta <hesitation> mun halayana e tra bera kawu. Te tre ren a kawu tine kto hanigantoa namne sabsabalna kakats klo kuna okei tol u mun halayena rke tre rats kukuei ela hamansa ru bte laru tra tra kukuei a kawu tre tamanen ne tsinanen btena harangta ria,"lam banie e la mema lame ngil enmats kukuei tamulu,"na nehna?"Alame ngilenum nonka tapa mats kukuei tamlam," <hesitation> alame <hesitation> lame ma alme ngil memin alme trenma mar kto tanen ne kaka hanigan toana. na mne nehna kui hanigantoana e kukuina tson kal kalla. kawu kal kalla balam te ka hamansa memu hakats balam te lame. A pota te la hamansa tna lame lama bra <hesitation> aku na tamti tar balam tme tubtu menmi tamlemu. alme ngilenmats kukuei <hesitation> ats kawu tamlam emas tapa mnats kukuei ats tamta tamlemu. <hesitation> na <hesitation> roru mun kawu tamta alamu tra tra has nona kate las memalam e rehena Alame lame me na rangi palisisi snema almu ngilats kukuei ats kawu tamilimu kme tapa miats kukuei ats kawu tamlam traha lame trenma marken tra kukuei a kawu tamlimu. a kuei tamlinua kakats klo a kal kalli latu sa lame ngilenum nonie mas tapa mna ats kukuei ats tamta tamlam. Borte ranga haka pinela man ka rke borte tsinera okei. tarhats kukuei tra kawu tina a tohe kawu. nats kukuei ats tamta a tsunono has. so a rorie ngilere ats tol henrke te takemerin a man taitol a man namba wu rke. amatsi ka mats husehuse tra tsunono tamta na tohe kawua kawu emas ka hitul puts wor rke. Ba te pota te ktera kannan ba manka te rhene hihinatuena tna mar hakto wni hapla ni hapla. ba rorte kahamansa ru ba rorte rarangi hamansa nerua i hangse tena hitul rumanen rorie kari bte ha raranga hamansari borte <hesitation> a tsunono tra a tamta tra kawu tina na tsunono tra tamta tina. ela hmansa ru mne ranga lol ru tre tsinana a tamta ne tsinana a kuei a kawu Rori ena stori hal hal hamansar na ranga hamansar na kto hamansere na ranga kotsi hamansa nera hitul. Pota tna ranga kotsi nelulin a hitul. rori e tkopsi hamansa rme bte tsinera a tol rke. alame ranga hakpa ma a <hesitation> hahinana tamta me tra puts ne hahinana kawu na <hesitation> tra sait tra tamta tsina na tamta a tamte tkopsi nma hahinanen bteme ranga puts sni tanen bteme tsinna. okay ge mar kto wonga rke age hose hamansenaga pota hitul. Hitul taren age hose hamansa mregen a tsihou te laksa nu. akate kto hamanse naga gi mam a <hesitation> aga me nan mam enagats pum age tal pus hamanse nugu maski romana. ba <hesitation> ba ats pum te longto hamanseri bte naneri. Ats pum te <hesitation> naneri romana ekto wna <hesitation> aga me nan kotsi hamnsi nenaga barori a tol te hitul hamansar. okei pota teme nan hamansa umun halayana te nan ri, umun kawu tre rats kukuei erats tamta eluera pinapsa taren. na mun kawu trats kukuei ats kawu elu sera pina psa taren. Bora pota tena hannan nan hamnsa lulin tra karke borte wolits hamansera a <hesitation> aman kati rangini yen ba okei age nan tna naga Elas pus hamanse nege tap wonte nugu maska. a hitul hamansa tra tsihou te laksa nu. Pota hamansa ti haki yen tra tsihou e tuku hmansa tna rma tra tsihou e la hmansanma tuku hmansana bu mun kawu rke te ktonma okei. tatala hmansene na pal rebne na pal pinapsa na tamtae tatala sne na pal pinapsa gnomie na kawu tre rats kukei rats tamta bu len tre rats kukuei rats kawu,"a lime kte mamana gme gme tum nalme kto senma gme nu twu kaberou pot tu,"lime ktemu tol, toa tra kawu nu toa tra tamta. ni haple kto siwna. A tamte kto sna kaberou pot tu ne na kawu yen e kto sna kaberou pot tu. Ba pota te lanma borte longto seri atol a pum <hesitation> a tohats a pum. A pum tru mun kawu tina tru tamana kuei na tol a pum tre tsinana kuei. borte la hamansa merma borte me polsa hamanseri. ba rebna te aman musa rke borte kto hamansera manka rke. e hitul hamansa ri. Ekame nua tola pum a musa na tol a pum a peli bte lasmer mamana kokou u peli. tela mermamanen. Kokou u peli tra sait tra tamta e hala seru tra sait tra tamta Bu kawu a pla taren btena kto kla kla seri ne kto siwu tra pla tra kawu bte kpa hamansa traha a kawu a tsunono na tamta tsunono. bte nani nela man karke a kawu e hasei hamanseri tra salolo na a tanta e ha sei seri tra tra sal lo ba roria tol tena ka hamansa ri yasa. Pota tena kalula tol rki yasa ba rebna te kotera hakeru pum i puta. a salolo e piou selula a kannan a peli i hapla ni hapla tra tamta na kawu. Ba pota te piou hakpelulin amanka ekto hamansa tnerua hihaluei. e hihan hamansa ri. ba pota te hihan hamansarin bte nanri okei <noise> bu kawu a katun te maminna hamatsku mena aman karka ku hamansa tnanu okei,"ge nan hamansa tnenaga kanna rke,"ba bakute ku hamansa tnagu akate gugomera rebna a protokol. ba a tson raranga. tson raranga te kto hamansa tna wna kue ku hamansa tnagu. Ba tsinana kuei a kawu e takei ri natra sait tra tamta tre tamanen tra tamta e tamanen a tamta ena tsitsing gnos menua pla tru tsinana kawu Borte enan hakpa tnale bte takei hamansa tnari. okei alime kamera man tuhu trahi mansa katsin hitul wa. a kawu i tul tru tuhu bte muatu mamanu ken ka u tuhu pisa bte kama tru tuhu explain sa kawu a tsunono e kami u u sinsu. na kawu te reheme hatolma. u kakoto na kawu te hatopisma e katnamu tulbus tina haka hamansi <noise> ba pota tina tsitsing hmansa tnaruin te kto siwne len hamansa tnaru e matsku hamansa tnanu eha matsku hamansa reri tra man makum tna tsitsing rua. irke nan hakpela pum a peli atol a pum peli ekanokuna <noise> pota tan te nan hakpa hamnaserin amanka e tsitsing ri na tamte ku hamansa. okei alime kpo hamanse nomua mats tuhu bora pota te kpo hamanserin a mats tuhu bte ku hamansa tane rua man solo tra tol rke tena ka hobto tna wollen i lna sallo bte ku hamansa tna mreru bte tsinera. te posa hamanse nmana mun kawu rke hitul tnari. ha hitul hamansa tnareri a <hesitation> kuei a tamta tanen te kuei a tamta tanen eku hamansa ri kto hmanseru hahuma Bte huse hamansa tnerue sole a kuei a tamta bte tsinera,"akuei a tamta en aslo hamansa yen e hanasin',"akuei a kawu na slo hamansa tna yen e hebla,"pota te longle hobte lu a rebni han a u hahuma kula borte hao ri bte hakperu tuhu. Borte hakobi hamansa era kawu rke batme hatapa hamanse re ats tanats pum ehake luli puta <noise> ba tsinana pla tre tsinana kawu ne tamanen a kawu tra kawu ela hamansa mer mamana tol a si rke bteme hataper ro helo. ba nona katun te a tson mam mam te rarangna te lus hamanasna tanu twu pot tu bte hahise bte haron ena kawu ena ha ha sokiyen hakotenin i rungne na ktos miyen a tamta. Ba pota te kpa na manka rke. <noise> ba tamta tela nmamana sait tra tamta tsinanen me sotenua helo bte lamna. ne to siwu tra kawu sait tra kawu e tamanen ela sinmamana btme sotna helo ba pla tru tamta te sahna le te sotera manka rke na kakta ser. bte kto siwna tra sait tra kawu rke tsinanen ne tamanen. Tra sait taren me sota seru helo rke btena kakata seren